صراحه افضل قراءه كتاب زين لانه في وقتنا الحالي الكتب الجيده نادره اما الافلام كثيره وتحتاج بس بحث بسيط اما الكتب تعتمدعلي اذواق القراء اللي تكون اصعب واكثر تعقيدا من اذواق اللي يشوفون افلام فا اختياري يكون قراءه كتاب زين